Unswaki, pavusiku ndingasisimuke, ndipe ndisimue pavusiku nditola unswaki gwangu, ndivika nikologeti. <noise> Ndikwanza ukusugusula amino, ndisugusula ndisugusula ndisugusula ndisugusula ndisugusula! gan'ale, <noise> ndipukua, nditole ikikumbulu, ndibea pakulima padebe, ndipya ndilimile padebe, <noise> ndikiliuka nditola akasyai kangu ndinywe, ndinywa ndinywa ndinya ndinywa ndinywa ndinywa. Ndikiliuka kangi pakulima, <noise> ndipya ndilimile ndilimile ndilimile ndilimile sasita, ndikwisa kuirya ikipolo, ndikwisa ndipyusa, ipya ndipyusisye, ndipyusa nakakaboka kangu, <noise> ndirya ndirya ndirya ndirya ndipia ndirye ndikiliwa kwakuba kulima, ndilima ndilima ndilima mpaka sakumi nambili. Sakumi nambili ndikiliwuka, <noise> kunyumba, ndikiliuka kunyumba, <noise> ndiukuja ndisi ndikuoka ndipya ndiokile, ndiba kukendakenda, <noise> ndipya ndikendile kendile ukwa, ndisipatira akalita, ndikiliwuka, ndikwiluka pakukona, basi lolyangu ili.